يكون معايا <hesitation> ضعف مالي لأن المال بيمنحني القدرة على تحقيق أحلامي مثل السفر والإستثمار في مشاريعي، وتوفير حياة مريحة لي ولعائلتي، بس العمر <hesitation> أقدر في كل لحظة أعيشها بلحظتها، بس انو المال الإضافي بيخليني أستخدم الوقت بشكل أفضل وأستمتع بحياتي بشكل أكبر، كمان عائلتي بتستمتع أنا بكون <hesitation> نافع أكثر ليهم.